Íní áñké yíéhé mfónísó ádé ídáhú mbáhá k’fókñgwéd. Ídéhá mbáhá k’ùfókñgwéd ákéné mkpó sé ámí ñké kpéb k’ùfòk ñgwéd, émí éwó íká mkpó ékóró l. T. ájíd ínùñ íká, ídéhé ñté ámí ñkédé ákpá ágwò sí íká, ùsùk ágwò émá ékíkáká <noise> kísùná ké étém élém, ámi ñkéliká, ísuá ámí ñkélíkáá dó ébó k’ùkéd ágwò mbòn s’íká k’ísùá ádò ké ébi ínó ámmó īáùsín dúòb īóùsín dùòb ámmá kéné ñsíné, énùñó édí bóóóóó <hesitation> nómbá, ékébò ěwò ní íkááá ítíé ùním ǎkùk, jíd íká ítíé ùním ákùk, mákégwé ítíé ùnún ákùk ádé ké énùñò ñgwéd áfó ágwéd mkpó ásùn k’échid ádé. mkpó áfówúgwéd ùsín dé ámágwéd ámá ásin áfó ákábá ánó ámmó áyóñ. Mmánùñ ñkéné ñkégwéd ñkábá ñnó ámmó, ñké yóñ ñli, ñùñ ñni ká mbá ké ítié Iī. ádò ñnùñ mbá áyékpéné ágwó áffíón ámmó ékénímé. Ñkéyóñ ñígwó ámó élí ínóóó, éùwó ná ñní ká bank ádó, ñkéliká bank ádò, bank ádó éké ñnó īáùsín dùòb ádé, ámí ñni ká ítíé ùnún ákùk ádó ñkékégwó ámmó ékééé énó míén īáùsín dùòb áñkéli yiéyié ídórényín mmó ké ñnáyié ùtò ákúk ándò, ámmó énóyién ákùk ádò ísíósíó five naira, ámí mbén ákùk ádò ñyóñ. Ákpá ámíkí yié mfónísó ákédòdò, ányé kédé ídáhámbáhá k’ùfòkñgwéd.